Ngasuwal do fira yaha dow ndiyam lowa hunduko majum nanga liddi nyama. ngasuwal do mari hunduko juddum yajjudum je dum watata ha nder ndiyam nasta les ndiyam mai nanga liddi be hunduko majum vurtina ha nder ndiyam mai, moda dum nyama hara.